د آبشار غږ ما ته د طبیعت ځواک او ښکلا یادوي. دا غږ ارام ورکوونکی او ژور دی، لکه د ژوند د هر خفګان د وینځلو هڅه کوي. داسې انګارېږي چې طبیعت زموږ له درده هم خبر دی.